Mangahazo miharo coco zaigny tiako hohagniny izy koa efa hely be zagny fe-potoagna iaignako ambonin'ny tany eto. Öhatra ka hoe dimy minitra zegny sisa tavela, dia zegny raha tiako hanigny.